Rusia pegua reta jaeko arete jaeko primavera pe jae reta jei semana de los panqueques jaema jae reta ombo arete jaeko kuarema tembiu ndie ˂hesitation˃ apiraindie jare uapi reta mopeti boka rami va ipuere vaera omoyupavo reta iroi jaereta jokua oyapo